Aga kengngeq carana leiakkigunangngi kaluku e lao ri nasu-nasu e ero kalukuwe wedding leiakkibbuaq santang wedding aga iyakkibbiuaq bokaq wedditto aga leipasicampuruq sibawa sokko e yakko kaluku lolo akko bangsana e santang wedding ipasinasu manuq e baraq mancaji ayam- manuq kariwi wedditto aga kalukuwe mancaji bokaq bokaq tanaq ero matuq tai bokana wedding leipasianre sibawa burasaq e yakko kaluku lolo wedding leipasibawa sokkowe mega carana iyakkigunang kalukuwe lokko ri nasu-nasuwe paling makkigunani ero santangnge nasabaq wedding laipasibawa manuq atau jukuq